طبعا أكثر محظوظة فيها هو إنني بعد مشيت المكتبة ونسين نقالي الهاتف وبعد روحنا وصلنا الكلية دورت ملجيتش، شوية كلمت صحبتي جول لها يلا منرنوش عليه لأنه المكان ونحصلوه وفعلا مشينا ولجيته في نفس المكان اللي نسيته فيه، وهذي كانت من وقتها من المواقف اللي أني محظوظة فيها.